शादी खातिर सजावट के लिए सही योजना बनोनी। सबसे पहले कुल खर्च को अनुमान लगाओनो लगाओनो जरूरी होई। उका बात कही असी चीज़ नहीं रहें। जैसे खानों, कपडों, गेहना, सजावट, फोटोग्राफी। जो खासी रखम रहें, उको बज़ेट बनोनो। फिर गेर जरूरी खर्च पर भी अपनों बज़ेट बनोनो। जो चीज़ जरूरी होई, उ पा जादा ध्यान देनो। जो चीज़ जरूरी नहीं होई, उ पा कम ध्यान देनो। अलग-अलग जो खर्चे रहें, उ को सस्ता पदरन, महंगी चीज़ नहीं ढूनन। और उ पा अलग-अलग विकल्प ढूनन। एडवांस में बूकिंग कर देंनी। बूकिंग करना के बाद, <hesitation> बूकिंग कर दें। उ को बाद अप्रत्यक्ष खर्च के थोड़ो।